Misy sokola zen̈y sokola noara ze fivolan̈ana zato isan-jato feky ze kakaô an̈atiny ao. Aviô aminjay tain̈a ny araiky mafaiky ze iraha zen̈y. Fandokisan̈a misy koa zen̈y sokola ole araiky malandilandy miaraka ronono misy koa sokola miaraka pisitasy, sokola araiky karàha misy bômbô in̈y ze an̈ati-nany.